Lapju ots om <hesitation> tugõvast metallist ja küländ piinü, vaihõpääl esikiq veidikene terräv. Nii, et ku saq sinnäq jõuga pääle astut vai jõuga maahtõ tõukat, sis taa lättki mulla sisse.